أول وظيفة كانت هي في محل صغير لبيع الملابس، كان عملي في خدمة الزباين وكنت أحب أساعد الناس في اختيار اللي يناسبهم واختيار الألوان المناسبة والأذواق، في البداية كان في توتر بس بعدين تعودت على الجو وصرت أستمتع تعرفت، كانت تجربة كثير مميزة واستفدت منها كثير في مراحل حياتي التانية.